Ha! oh leroa anao mikisakisana mikisakisana oh leroa miala am'làlako eo anao leroa fa ao misy zaka mandodona akay <noise> zay nge afara ao e, io tsy haiko aby nge fa tonga de za to mila m- milefa leroa sao de maty eto e. Oh leroa fiaina ty nge ro indray mandeha tsy mipody. Oh mialà mialà am'làlana ma! Karaha zany.